Kan bador basawwi lai kak, balga lai farin kal-al al-adad al badora, kan bador kateer bashirl farin kateer kan bador shiya kula kan bashiril farin shiya, ha dadda balga lai ajine al fi bas attunfukha al (ease) badira fiya haw ba ejina zen haw bakhalli shiyeke kan annafakh dugo kan bagaddi hasab al-adad al badora kan badora kubar.